أكتر حاجة مضحكة حصلتلي في حياتي هي إن أنا سافرت مرة القاهرة سافرت للكلية أنا وماما سافرنا عشان نعمل حاجة في الكلية وندفع المصاريف يعني وطلع اليوم ده اصلا يوم اجازة في الكلية وللأسف سافرنا القاهرة رايح جاي من غير أي فايدة ووقتها كان هاين عليها إن هي ترميني على الطريق بصراحة.